Ndinitio yenduján color yikameye kuiña nakachendió viju naka iha chi nakache iho ndunguu nditoña nduguu kuii ndeyedon ján ajan nonakui ña'a ndió atunga nduguu vida ta ihan yutuni ñi'i intuña ñaña juñi'i cuanta ngatuti yendun akuin kachi ndindo hí iha nakachi ni juina ya chindauña ndajijian nduguu ujun fuerza no'o nachi nakachen iho oxigeno ihan guee nde ndu jun respiral ndo'o.